روایت چھِ آزٲدی، عقیدہ، دیانت، اصل تعلیم، ذٲتی ذمہٕ دٲری، اکھ مضبوٗط کامہِ ہٕنٛز اخلاقیات، تہٕ بے لوث روزنٕچ قدر ہِشن اقدارن مضبوٗط کران۔